Ah pues guꞌn nak kasuel antes pues or <noise> lëꞌná nakná masc̲h̲e minndoꞌ pues pur kasuel o sunu sarten depende or or lëꞌma ix̱uxkwaꞌ nup x̱oꞌb lën kasuel c̲h̲uxkwaꞌwu y este c̲h̲apma kwidad c̲h̲enma pues o or c̲h̲ey ti niszed lën gis masc̲h̲e pues gunu, <noise> ah pues este guꞌn nak lo mas importante aveces nap este or xiobnama y lëꞌ lo dzil xkeꞌxma ti ngow o algo pues sdzëꞌ giat sdzëꞌ, lëꞌ lën kasuel c̲h̲uxkwaꞌma nup be lë diꞌtse nup niszed sdzëꞌ o xkë seit pues lën kasuel.